أنا أفضل أكون شابة بالغة، لأن الحياة كطفلة تكون مليانة سيطرة وقلق وقيود من الكبار، لكن كإنسانة بالغة أقدر أحقق أهدافي، وأعيش تجارب أعمق وأطور شخصيا، وأقدر، أتخذ قراراتي بحرية، وأتحمل المسؤولية، وأعيش الحياة بكل تفاصيلها، وأقدر أصنع مستقبلي.